मई जो छू शकाहारी छू तो जो मीट ची चाहे सु वैज्ञानि दगडी लेते प्रयोग शाला मे रेसच कृ ते बना जो चाहे सु रॉ हो मेते पसंद नई ची मई नई खोलू